Muidoki sul tulõ ollaq kannatlik. Selle et ku sa tahat, et miski õkva tulnuq, sis tuu või ollaq väega rassõ mõnõl hetkel. Agaq samah sa ei toheq ka lihtsalt uutaq ja istuq.